You put water in ley pat ley water you putting in ley pat because before you start cooking you mon how much cup of rice you cooking ley water you put the a should be equa- a will be equal to ley one la will jeh make ley rice to done put small salt in ley water cover ley pat when ley pat boil wash ley rice put ley in ley ho- inside ley pat if a boil for certain time, you take it out or you open ley rice and see if a done and you take you takor small more water but if a na done you lee la water a can make it to done just like that.